दो हजार पंद्रह एक बहुत यादगार साल रहो है जिनमे से कुछ यादें जे है। कि दो हजार पंद्रह में मोदी जी ने डिजिटल इंडिया अभियान लागू करके भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाओ। दो हजार पंद्रह में सबसे पहलो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इक्कीस जून को मनाओ गओ हातो। दो हजार पंद्रह में आम आदमी पार्टी ने सत्तर में से सरसठ सीटें जीत कर दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सरकार बनायीं हती। दो हजार पंद्रह में भारत को मंगलयान मंगल की कक्षा में काम करते रहो हातो जो इसरो के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दो हजार पंद्रह में नेपाल में सेवन पॉइंट एट तीव्रता को एक बहुत विनाशकारी भूकंप आओ थो जिससे हजारों लोगन की जाने गयी हती। दो हजार पंद्रह में एप्पल एक एकलौती कंपनी बनी हती जे ने सात सौ बिलियन डॉलर की मार्केट कैप कवर करि हती। दो हजार पंद्रह से ऐसी हजारें यादे जुड़ी है जो ऐस जुबान से व्याख्या नहीं करि जा सकती है।